Munywani wayi amabya inakarondaya omubiri, iningindimubwira nyithi bbwanu hali ebindu ebyabakayithaghisibawa <noise> iwahandika nge ng'ebi iwathwalhayo ng'ebipapura byawu, wukathwalhayo ebipapura n'esyangeso, n'eribya iwune munywani n'eribya iwanganasikya abandu abawama abawama abawukayeghaya oko mubiri owawukanza eriya eriyakolha, kandi iwawumisirizya omubiri amabya inabiribulha, iwawumisirizya kundi ibbwa wukabya iwukendibanawo kundi nah'erikolhera hakabya inihanene neryo ebyo byana byanangamubwira amabya inabiriba inabiribulha omubiri.